<hesitation> Misy karazany frômazy, ataontsika hoe frômazy vita vazaha 'regny amin'ny la vache qui rit regny. <hesitation> Gny endriny: raiky tonga de mifogno sachet tena hoe vita ozinina voahodika mihitsy. De misy koa frômazy vita gasy zay avidintsika egny amin'ny <hesitation> supermark- supermaki, de tonga de hoe tsisy fognony zany fa tonga de atao pitsaka hoe sahalan'ny savony regny. De ny mampiavaka azy araiky hay atao laoky aharo am'zay ketriky sakafo laoky, de raiky atao am'mofo. <noise>